मोर् जानल समुन्द्रीक जीव ओईनके नाम डल्फिन, सार्क, व्हेल, अक्टुपस, समुन्द्री घोडा, जेली फिस, पेन्गुइन, स्टारफिस, झिंगा मच्छी, सिल, ट्युना, गिंगटा आदि हैं।